jar laman tokkit gaf tok hoteli fulani wollin dete, hoteli tan timte, zigzaga edeni .hoteli tan timte zege nyate, zege tan nyate rawwotennan chai irrit duthe. Malishin lafa kakat dub <hesitation> nam kaa ishin wollin jirtit taam tan arm ges bere sun gesent wonin yeden namanyaa atin kun ada killa siku hoteli ccholea ,bare cchole sagale irra nyaaten sim kulet bekaa nam dibin himbeku edeni.